طبعا لما أفكر في اللون الأحمر أفكر في ورد الجوري الأحمر، في عصر الكر-- في عصير الكركديه الأحمر <hesitation> أفكر في فستان جميل أحمر <hesitation> أفكر إن في دول عربية كثيرة أعلامها جزء منها باللون الأحمر <hesitation> أفكر إنه لون مفظل عند كثير من النساء، أفكر في طلاء أحمر، روج أحمر.